Ireto avy ireo karazan'aretina fahita matetika amin'ny alika: ny harimontana moa zany no tena <hesitation> malaza aretin'alika, rehefa voan'ny haromontana ny alika de manaikitra olona de mamindra amin'ny olona, de <hesitation> faharoa manarak'izay a, ny alika misy kankana.